Ley get different different type of rice in liberia here we get ley rice we call ley country rice ley country rice different from ley rice la we can bring from in different country so la country rice one lor ley best soup you can cook with a you cook your beans yeah because ley country rice a can be looking like a getting soft so you cook beans la two leh soup a can be easy but if you talking about ley butter rice or ley chinese ley american parboil rice america parboil rice la one you can cook it with your ray oil soup seh a will go easy.